Woodi chollen feere ɓe wiyata ɗum eagle Naange ɗum tan ko fiyoore am. Naange ko mooftol ngam o waawi heɓugol laawol e jam e neɗɗo. Kadi ɗum waawi darii goɗɗum tawi aawde, so miɗo waɗi huunde.